خذ طرفي الحبل, وسوي عجدة أولى, تمام؟ بعدين سوي حلقة صغيرة من طرف لطرف, ولف الطرف الثاني حولها, واسحبه من النص, وكمان شد الحلقتين مع بعض, في طرق كثيرة أصلاً لربط الحذاء, بس هذي أبسط وأسهل طريقة.